Empat cukurumu ti i pira macam tu sakacumukur kumis pasendiri kan kumis ipa wawa kapai pa atas taentukan juga saco cumukur biam pading pa wawa kapa pa atas kebanyakan macukur ti pa atas paka kawang bia kina kadang lu nudu wiang nudu penon tu oh gaga tan satu lebe pe gaga ni tu tu balas senei wawa pe non tu mabesi le os won salean jenggot ipaka wi ke pakenawan pe non tu merata wotu sungkudenai wia melai wian ti ku kuh wo matas pe non tu melicing ndai ma wala walang pe non tengkuu juga wiang kawi kenawan masuat man ni tulang kagunan pak wa it pai pacukur ti keram pai ti sapa cukur musti tebel jadi kebanyakan musi ma pake piso cukur ti pa cukur bater senai wian to koda erepken menangi mang tu tebal kumis rebok rumeng macukur sama paken piso cukur